जूतन के त आम तउर पे बहुत सारा प्रकार होला जेकरे एक-एक कई के नाम बतावल हमरे खातिर संभव नइखे बा काहेकि हर ट्रेंड के साथ एक नए प्रकार के जूता आ जाला अउर हर महीने कउनो न कउनो ट्रेंड चल जाला। एही नाते हर एक प्रकार के जूता के नाम बतावल संभव नइखे हो सकेला पर कुछ प्रकार के जूता जौन बहुत प्रचलन में बाटे ओकर नाम हम बता सकिला जैसे <noise> कैनवस, स्नीकर्स, फॉर्मल, बूट, कैज़ुअल्स। अउर अइसन काई ठू जूता बाटे जौन हममे पर्सनल तउर पे बहुत नीक लागेले। ए जूतन के अलग-अलग प्रकार के प्रयोग अलग-अलग जगाही पे कइल जाला।